Yë ayu'uk madyu yë pero kapëch këx najuey ji'i ayu'uk, amaxa'an, amuru'ux frances, portugues, mixteco, zapoteco yëyë ajtyëch dun najuebyë.